Ada'aña pues ada'aña tiuku hora si que atiuu ja ka'ana ja ijole kuenda meenna tiuku feliz, feliz pues kuuna porque ndeeku pa'ana tiuku ndeekuna vaána ñu'ua jaku ku vidaando ia nde'ekundo ia io u'un da'ana tiuku ko teexa'avindo yaandioó nita'axina da'ana in tee jiaa kuju ku'una feliz en la vida.